د غنمو حساسیت چې خلک پرې د معدې ستونزې کوي. د لبنیاتو حساسیت چې د شیدو یا نورو لبنیاتو څخه رامنځته کېږي. د مغز لرونکو توکو حساسیت لکه بادام او کاجو. د سمندري خواړو حساسیت چې په ځینو خلکو کې الرجی کوي. د هګۍ حساسیت هم ډېره عامه ده، خاصتاً په ماشومانو کې. دا حساسیتونه د بدن د دفاع سیستم تېز غبرګونونه وي چې ځینې وختونه جدي ستونزې جوړوي.